Este che ti b'iij ngaan <hesitation> rech qtinmit paxil <hesitation> are' ri re ri sub' kb'anik ruk' tia'j i ruk' ki este ki rekad chpom <hesitation> ngaan como este are' mas este uj naq'tlik qtij are' este siemp qtij desde uj nuch' e taq uj nuch' e are' k'ri krb'an kchuch chqe i sicha' uj naqtlik qtij <hesitation> i kumo xuq ke che tz'inik rtijik chemo rb'anik ri ri sub' ri <hesitation> qb'an este pues nab'ey este qchaq'saj ri ixiim <hesitation> kipla xinb'iij este ke qya'n ri ya' ruk' ry'al chuun i tek'chi qya'n ri ixiim ya taq kcha'jik este qch'aj tek' chi' ke qke'j I ya ruk' ri q'oor ri' qb'an ri sub' <hesitation> che or qyaqaj <hesitation> atz'om kin atz'om chriij i qljeej i <hesitation> pju t'u'y chik e tqchaq'saj ri tia'j i ya taq ya chaq' wu tia'j entonces tqljeej ri ri q'oor i este qyaqaj ju ch'naj tya'j i xtqyaqaj ki rekad chriij tik'chi' este qb'an rk'ob'nik i qb'an ri sub' chi i tek'chi' este qya'qaj pju xb'oj wachi' tiktzak wi' i <hesitation> ri juun tib'lil chik este uche are' ri este ri ju tib'lil rb'i' pepian i <hesitation> xuk kee kqaaj chin woch como <hesitation> este are' kb'anik este E pqtinimit i chemo rb'anik este pues este qchop jun ak' qwitaaj i nejel este qmich' este i qch'aj nejel despues este qtzak i qyaqaj este iik' chpom qyaqaj este este skiil qyaqaj <hesitation> k'o nk'ej chik che rochb'laal qyaqaj xib'al este qa koqaaj pinwi' nuj e qyaqaj este este ki majunkoline i este nk'ej iik chik i <hesitation> este nab'ey qwtz'ooj tek'chi este qke'j ya taq ya kema'j chik kyaqaj rajsik ri ri ak' ke rb'anik ri pepian ri' i jun <hesitation> Ju ju woy chik wu jun timb'iij chik kqaaj chin woch are' ri este rqan wakx ri rqan wakx este xaq qloq' i ya taq qloq' <hesitation> qch'lij chu q'aaq' rech telik nejel <hesitation> este nejeel ri rwi' wakx ri k'olik chriij xtiqch'lij chu q'aq' i tek'chi' teqch' xteqch'aj ruk' k'tenya' i taq telik ya ya q'en xtelik q'en rka'yxik ya saq chi ya taq ya saq este teq keb'saaj ruk' <hesitation> ruk' ju kchiil mu ruk' ikej como kow ri rkan rqan wakx i tek' chi teqya'n chu q'aq' i ya taq este tqya'n chu q'aq' teqyaqaj tqyaqaj este atz'om chriij i xuk ke kraaj este xib'al <hesitation> tiemp rech tcha'jik sino qa tchajik como kow ri rqan wakx I ya taq kchajik qyaqaj <hesitation> qyaqaj <hesitation> saqrwoch <hesitation> ch'maay i nejel ri che tqaj qe tqyaqaj chpom i xuk ke ki xtqyaqaj che rkunal tqyaqaj <hesitation> k'o kulantro apio i <hesitation> k'o hierbanuena <hesitation> i nejel ri' xtqyaqaj chpom rech este este utz xtelik are' ri tib'lil ri